﻿Ba bature rimbo weeni nshattu mandi we nwattu li, kam fudi shi kera peeshaani ke maa peeshukon ambireu kera peejon ambireu ke maa peejuko ambiren n'illeeni ar wattu ƙa wem, ke maa peejukon raddi nwattu ka wuji kushira shi ke ta peejonmo kera wa wuji wanna kewan peejinan raddi wujin nmureero. Bature rimbujuƙo wiini pennko wiini cakka <hesitation> ƙauƙo shiƙƙi caƙƙa shuppuƙo anyem cakka penuƙo wiini caƙƙa minua pena ƙushira shiyiikon. Peneng shuppu ƙeemun bara cha kemaa miniji ken peejina kijimmo. Ke maa peejuko kera waani wuji kookkero cha ke peejo manni ke maa peejuko kera waani wuji nwattu to, kushira peccaani peleu ƙemaa peejuƙo shidok shidok ta wattu ƙa wuji ken peejo shidok nshaɗu wujimmo, kushira shi minu shupuƙeemun nong shimu shi minda yun ƙa wujii. Penang wuji a wiimum. Wuji shiimu minu ta piiriji ka foƙmu minu maa piiruƙo ka foƙ, minun tunbina minu nwaron fudi minu maa fooruƙo fudinmije minun pitto nminjire tang minu maa fooro mandi fudim minum nshadu mandi barai minum nshunbun ti fokki amma shinaaju kam nong fudi pittaani.